Ny loko manga mazava indray amiko an, dia manambara <hesitation> tontolo malefaka. Izany hoe <hesitation> rehefa mahita loko manga mazava izany ianao dia mahatsiaro tonitony an ny saina sy ny fo. Dia ny zavatra tonga ao an-tsaina voalohany izany rehefa mahita an'io loko io an dia ny lanitra satria ny lanitra no manana an'io loko io.